Umaisha yanene mwina kundu bola kuishimike kwasababu ngausina chicho usi chichi yatanga weshi nantaya kukwinda kwene na us- usina chonsi chichiki unda ngweshimkiya yamatashi weuyi toa mkunda sile wiyo ila lantagela kuishi nga uya kueshimu nga nantawa kwita papo kweni nanta usina chonsi chichi yakutie wewiya aliningo wiya alivi wii alivi alivi yeshima ngaya kuheshimu aningo sana siyo yakukundiya ndafu yata kuheshimu ali vivo bola kuku heshimu kuliko kunkunda maana kuku kunda ikafuma mumu kweni pano yakuheshimu bola kuku heshimu sio kukula